Ireto avy ireo karazana lovia hita ao an-dakozia: misy vilia lehibebe ao fasiana vary, misy kosa vilia baolina fasiana rony, vilia kely asiana laoka, ary koa misy vilia fisapisaka natao lafikan'ny kaopy ireny na vera fisotroana rano.